Ek <hesitation> e kóó tá’ jé jnaa, kuóó e jɇɇ tá’ jé jnaa nɇɇ’ e kiee’ e kóó tá’ mý xⱥⱥ’ e <hesitation> e fⱥ tá’ llǿǿ’ mý xⱥⱥ’ dse í e xin myy’ jö kö’ jöto tⱥ dsítá’ mý xⱥⱥ ejö ba nɇɇ’ kuóó e jɇɇ tá iä lⱥ.